Himperukire kutayayira ni Gulu, nkakwata omuhanda naza Gulu haza eryigyenda bakaba batakigwire Karuma, hakaba ogwerutindo bakaba bakyarukingire, so twayetooroora mpaka, twayetooroora naareeba ebikooko, naareeba abantu, naareeba amiizi mingi, woba oraraba aharyogwe rutindo amiizi garaba gari mingi munonga, then naagumizamu naaza Gulu, naamara, naamara ekihumuro kyangye, naamara naagaruka Kampala.